<noise> taku vilu ha si tina ra uun taku tina kara ti nanu Kuri ñaa-m <noise> siari tyitori ve´e tyito ri ko´ña <noise> tasini ri sinu tinana ra tasiri ti´a a ta nta in na´a kosiniri ra ntuku ri ti´i ri na ta intu ri ve´e ri ra ñaa ñá kini lu katiuri ña tyo tyika teteri taku tina tá´a ña ntika ve´e uun toko tonel u tyo tyika so teteri kuari, taku vili ka´ra ñaa-m sa ti kuatyi li Kuri kò´o sianu ri kò´o tyi ñaa-m kua kua li ka´ri sa´ra nùù ñu´un inturi kò´o kò´o nu keri ku´ri kò´o ni ta teteri ra tyateri tyateri teteri ra sa ña ntasii tu´ri nuara ña´ni.